मुइलाइ बियर लै वाइनमाइलै कु मन पडुञ्छै भुण्यापाछा मुइलाइ वाइन है लै बियर निको लागुन्छ। क्याकी वाइन खान्ज्या गुल्ल्यो गुल्ल्यो टाइपको अलि स्वाद फरक खालको हुन्छ। बियर थोडा स्वादमा मुइलाइ चाहि निकोइ लागुन्छ, थोडा कडा हुन्छ, तैमा अल्कोहल लै थोडा कम हुन्छ। पचुनाकी लै सजि हुन्छ, उस्या बियर खाइग्या स्वास्थ्याकी ल्यालै निको भुण्या सुनिन्छा भाइरतिर, तबलाई वाइन है लै बियर निको लागुन्छ।